Amin'ny akapobeany ah indraipa isan-kerinandro aho no misakafo any amin'ny hotely fisakafoana fa ndraindray mety hoe indroa fa mahalana izany, de mifandimbindimby eo ah ny Tend'M, ny Puzzle ary ny KFC.